اول شي نختار مكان مناسب اللي نحط فيه اللوحة، <hesitation> بعدها <hesitation> نثقب الحيطة بالمثقاب وبعدها نحط المسمار أو خطاف باهي وبعدها تعلج اللوحة بهدوء هكي باش اللوحة متخربش مني وتصير ما تنفع.